Izy baka efa volan̈̈iko teo in̈y edy e titiako izen̈y miaraka amy la famy mandanindany fôtônanakà. Fôtony izen̈y mba maromaro izen̈y koran̈a hiraisana izen̈y anatin'izy io. Avy eo izen̈y lafety avy eo izen̈y mba misy resaka zay koa mifampitohitohy koa izen̈y zey izy io.